ס'דא זאכן וואס מ'טוט אן יעדן טאג ווי א שעסל, א טאפ, <hesitation> א בלאוז, א טורטלל נעק און נאכדעם איז דא זאכן וואס מ'טוט נישט אן יעדן טאג ווייל נמשל פאר די וועטער <hesitation> הענטשוך, א שאל, א קאוט, <hesitation> בוטס און דאס זענען די זאכן, גלעזער.